चॉप-स्टिक से जब हम खाणू खांदा जू हमर हाथों की मोटर स्किल च व विकसित हूंदी। जू खाणू च वेकू अनुभव भी धीमे ह्वे जांदू जैसे की जू हमरी पाचन क्रिया च उ बेहतर ह्वे जांदी। जू फार चकू च वे से हम खाणू तै कटता छिन खाणू खाण मा हमथै आसानी ह्वे जांदी। जब हमरू खाणू सक्त या बडू हूंदू।